आत्मनिर्भर होबा के लिए तीन चरण रेवे जीमे जैसे बचपन बचपन में अपन आत्मनिर्भर नि रह सका बचपन में अपन आत्मनिर्भर माता पिता के ऊपर रेवा। उसके बाद युवा युवा में अपन फुल आत्मनिर्भर रेवा क्यों क्योंकि उन टेम पे अपनो पुरों भार अपने ऊपर ही आ जावे इ वजह से अपनो सारो काम अपने ही करना पड़े ई वजह से अपन आत्मनिर्भर रेके काम करते है। बुढ़ापे बुढ़ापे में भी हम काम तो करते हे लेकिन बच्चों का सहारा मिल जाने से हम एक जगह बैठ जाते है। फिर भी अपन आत्मनिर्भर रेके काम करनी चावे। अपन दूसरा के ऊपर रेंके काम नि करनी चाहिए और अपन खुद के ऊपर सेल्फडिपेंस के लिए काम करनी चाहिए।